<hesitation> carana la <hesitation> basse baju iyantu diramme, diparokoi sabun, disika, dih dih digosok, mane tu dialoi. <hesitation> biasa tu pakeanku <hesitation> kubasei, <hesitation> biasa kurampun ne <hesitation> biasa kurampun <hesitation> nappaka sammi kuramane kubassei. <hesitation> <hesitation> yamtu mebasse la kujama mane tu marotak bajuku, areemak yamtu kurammei, pasei pare kei sabung basei <hesitation> biasa dukaku ramesangalo pakena molto, nahku sangarang-arang iya kupake majama. karna ke karna ke karena ke di. <hesitation> Biasa duka to ku anu <hesitation> kupakeang pengering, karena biasa maso musim ura jo dikampongku banyak dipakeangi pengering, supaya. <hesitation> Supaya tena mo dei tena buru dipake pake male majama usa mo duka na molto.